Hei, kompiútar tésu, gan sáyú tsúhánsú, atráhán tlé méine kan asúngáhán, kan fotósí té vidéo tidé, kan memóris té inkím, kan stór té ániá. Informáisyán dan tlé méimei té, kan títé ániá. Hei, kompiútar áyán, kan tíl tóm nó típó nísé, kan tóm nó té, kan tsiráng-tsáng té tíldáng típó kan dá té ániá. Hei, kan tó húná, té kan bótsó ángá, kan én ángá, kan nuí ángá, tí tí kává áná tló ángá tésu áni.